Nguku kuwezakumvika hawa wazee wazamani kikwazo kitawakendika. Nguku achinjwa alendakuchinjwa kabenzekamajiyamoto wampichua kabinda kumchupua teyari wa mpasha mwemoto vya vii mazayakubakia madodododo yose yasevyahuka wayahada semakumbo maana nguku anamakombe kama mtu sengamakombe wayaosha wasenga mihundi waisengasenga nyama kama kawaida kunakidude katanyongo, huyo nyongo huyo sikumwenga ekatimwanyi nenamtungwanguku nenajai nanyongoisenga na tunu. Neyetianazi basi nyama yotese yawa sasa Mimi pia nikishanga kwanza hukudanamba mnyama mbona awawa ngongo ambaikusa wee awenekuikusa nyongo nekeivava lakini inyongo itumbukia ndani humo kuitumbua na tundu. Ila upishiwanyama ya nguku haundaka humu ndani mfaidi. Maana upishi hutofautiana mjaa naupishiwako na mjosi anaupishiwako maana hii sasa watu watakakuimbika kwakusoma kukaua mwenzie maana ukikao na mwenzie ukamkaua basi wene kutakae fundi wa kuimbika ukitaka kuimbika bila kumuona mwenzio imbika age lie nguku kabindika kumsengasenga na mosha kabindakumsuta teyari namgeamasufuria kawaida ya nyama ya nguku kwanza agea mazi kidogo kama robo kikombe bila ya munyu basi asehuka adamazi <hesitation> dapomepome unyayo daibindakumyayo kama mavuta wagea mavuta bidagea mavuta kiasi ambacho ona cha tosha wamkaanga huda wamkaanga <hesitation> mbaka wehinakuiva wamokoa wadoakitunguu chako nyanya wakaanga kandani nyama weka kandani yangu kabinda kukaanga kitunguu na nyanya teyari isha iva changanya. Nyama yako ya kjku sasa isha anza kuiva sasa itamalizikia na ile mchuzimchuzi wa nyanya na kitunguu na Yale mafuta uliyokaangia nani basi ukabitakumchanganya wakologa wabada vya sehukaa ukaweza kukauka kamgeiza nyama yenyefo kamanya tayari mboga yangu ni hii. Kahendaundeku kukaa na halufu yose lakini kama bila kjmpasha kwanza wakaanga vilevile na damudamu yake nguku haliki nguku nguku umchemshe namazikidogo afu wangea kama ni limau wages nanii mafuta wakaanga na munyu kabinda kukaanga ndani wakaanga kitunguu tunguja wamgea <hesitation> hawandiomanya kidanyama wanguku hivyeo lakini isasa upishi wa sasa <hesitation> maana waviatuu upishi kaudaa kama waikaanao ni kaziwa wevumilia au mwelekeze kekukunda basi mwambie mpeka ukunda ukada daa pekuda mwambie damwenyewe maana upishitu kaudawa mtu atakakutegua mwambie <hesitation> Mbaka umwelekeze kwamba bwana hivi sasa mboga mepikwa hivi mepikwa hivi na akiwa kama heka unamtetakama nimshama <hesitation> mambo kuelekezana manake kila mtu na mambo yake ayamanyayo huko kwao we kama mbika hivi mwenzio mbika hivi mwambie sasa hivi we mbika hivi kama we kazi kufa mi ambika hivi afu huku ndavyo uheule. Hatainyana nyamaya ng'ombe nyama ya ngo'mbe ile waisuta <hesitation> pomekidayakugayosi wages manzi kiasi kabinda kumanyoe ng'ombe nikugwae kio ngo'mbe ambayekagomasi anamazi asehuka mbaka anyaa yakabindakunazi ngo'mbe damkwameyuka widanyama wagea mazi kidogo. Na imao kabinda kugea imao ndimwako yaungwa tayari mazi kidogo <hesitation> wagea tunguja na kitungu vyasehuka hamwe lehehinyakunya kidogo wagea mafuta kidogo kitoka gaea kidogo basi yasehuka yasehuka aga maziwa mchuzi. Nyama ina nani mavutajiwamengi akini mavutaji yadiyanyama yazia nyanya maana nataga pia zina ho ya mafuta lakini nyama twadia mafuta nusu chupa ukadanyama usi utamafuta na ndiomaana isasa marazi ya presha hayahaye na binadamu ave mwana mteke awe mtu mkuu wose vina presha isasa zamani mwenye presha ni mtu mnene mtukavia mnene an a presha huyo hatahana akiambiwa huyo ana presha akina sasa mwana dakuvyaigwa anasikuya tatu pigana presha kutokana na hiti davyo maana mamiamtu avida na ndio maana mbiemjamzito sekukuso kunywa mazi kwa wingi maana kipindi chakufungua mazi ada kuletea matatizo mwamwi nihado dripu tatu nne za mazi lakini kutokana rishe ya manzi iwandodo umwiliwako Nikeokeo kabla ya chai lazima nitoe lita mwenga ya mazi kabinda kunywa lita mwenga ya mazi nakaa hadi saa kama dimwe hivi kama saa kumi na mbili nikiyamywa saa mmoja au saa mbili nanywa chai sasa lakini sasa wengi <hesitation> mtu mazi akanywa kikokinyamba shikamoni marahaba kitosheka